تغليف الهدايا أول شي لازم نختار ورق تغليف شكله حلو وجذاب ومناسب يناسب ذوق الشخص اللي راح نعطيه هذي الهدية، أول شي أجمع جوانب ورق التغليف وأثبتهم بأي شريط لاصق مثلاً، وبعدين أطوي هذي الجوانب القصيرة للورقة للداخل، بعدين أسوي زي أجنحة بعدين أطويها فوق وأثبتها.